Layɓirga kaanooje koo taasaaje kam kuugal mum kanngal woni, leyɓa taasaaje tuunnuɗe, leyɓa-ɗe, ngam ɗe naftind- ngam ɗum naftirii-ɗe, ngam, ngam ɗe tuunnii, ɗe layɓee, ɗe laatoo mbooɗɗe ɗe ngalaa wonndi tuundi.